Uyámaţ bukajúkan bí wul ojoon, mëyëlan pëjúkan wël bëjúkan ngëtëb. Bëjúkan bëcak pí cosan njá manjakú. Mënţíj uyámaţ awucum dí iñaan mëyëlan pëwayáan wël, mëyëlan pëdúu wël, mëyëlan pëkáyan wël awujoon dí iñanu akëmaŋ kandee wul. Má ndank bababú aruka ţënk bañaan ná ngëfurigo ngí. Mënţíj uyámaţ mëpursir pënţú wël dí ufurigo okëma uyëlan pëlí këma karudee wël. Pisëk ukonselir jáaţ ucoka jáaţ unëk. Á uler wí mëfíir wí pëndee wël, këtoti kanţú dí mëlik akëma useyalir, këjúŋaran.